بنیٲدی طورس پیٹھ ہیکہِ انسٲنی مس پانژن مختلف رنگن ہند ٲسِتھ: کرٛہُن، بھوری، سنہٕ، سفید/سرمئی تہٕ شاذ و نادر وۄزُل۔ یمن بڑن رنگن منٛز چِھ مختلف رنگ تہٕ موجود۔